Amigna zashy ny fomba farafa- fomba famariparitako ny fampankaram-bady lafatra amigna za, voalohany eka aloha iahy da samy miseho ame ray aman-dregninay eky iahy, igny zashy fanomeza voninahitry ray aman-dregny igny, da amignay zashy misy gn'atao hoa fiboahigna zashy miboaky ray aman-dregny ao avao koa gne mam- ifam- famafeza mamafy vady zashy na e zagnaky, da miroso ame fanzaka ame izay e tegna, mandeha ame amy firaisagny misoratry, da magnano fety ka da asay aby e fiagnakavia da samy ravoravo zashy ny amin'igny, da misy avao koa ny gasy hoe vola tantely na lune de miel zashy haninay avao koa rehefa vita e fombafomba miaraka ame ray aman-dreny izy ame fiagnakavia igny.